Tailam ni glass baikhe bono bodologna bagwui kwtal glass nangnai. Puila glass kwbai no khulukdi tei hachal o tondi. Tailam no kaham khe saaf khai di tei kwcham screw tei rong no huwui khibidi. Glass frame koiwui rok tongkhe suja khlai rwdi. Aboni ulo kwtal glass no thepadi tei screw rok kwrak khe fwnangdi. Paithago glass ni kinar kinar o mum no swgwui fwnangdi tei o mum no kaham khe fwrandi. Omo hai khe tailam ni glass kwbai no glass kwtal bai swlaiwui mano.